باش تركب و تسوق بيسكلات سهله برشا، لزملك تخزر ديما القدام ساعه كتجي راكب باش تعمل توازن تعرف كيفاش تشد <hesitation> رجليك الزوز، حط رجل لولا تخزر القدام <hesitation> و تركع لبيدالات و تركح رجل ثانيا و دور رجل برجل برجل برجل و ديما تخزر القدام ديما تخزر قدامك متخزرش تحتك أخلاص خطر كيباش تهزر تحتك باش تفقد التوازن.